Javonko yaiporu ipuere vaera yayakio pipe yayoe yande rete pipe, yaeki vaera yandekia pipe, ipuere vaera ñaneroija kavi yapita opaete yande rete ikiava pipeko yayoe jaerako kua osirive yandeve